أقولك حاجه عن ثقافة الصين، الصين معروف عنها ان مفيش حاجه بتقف قدامهم الا ويحاولوا يجيبوا منها فلوس، اي حاجه موجوده قدامهم بيحاولوا ان هما يوصفوها في حاجه معينة فبالتلي بتشتغل عندهم فتجيبلهم فلوس تقريبا الصين هي اكبر دولة الأقتصاد عندها كويس جدا ونسبة الربح كويسه والتجاره عندهم كويسه جدا والناس فاهمه كويس اوي في التسويق وازاي تسوق للمنتجات حتي لو كانت بسيطه وعندهم منتجاتهم فعلا بيخلقوا من الذره منتج عندهم الموضوع دا حلو اوي فأعتقد ان الصين ثقافتي عنه ان هو بيعرف يدخل كويس دخل قومي للبلد بأقل التكاليف.